Kultura e Australisë osht ni perzirje e pasun me tradita indigjene edhe të ndikimeve të emigrantve që vinë nga e gjithë bota. Muzika dhe sportet, si kriketi dhe futbolli janë shumë t'randsishme për australjanët. Atje mahen shumë festivale, si Austrellia dey edhe melburn kap, që pasqyrojnë edhe identitetin e kombit.